Pues naja para nachmaca chicavilistli matlacua, maquicua nochi tlen quimeh tlen <hesitation> quitemaca comeh quemeh: aloxox, inon plotonex, xanteya, xitomatl. Nochi tlin quitemaca tlali, nochi tlen quipeya chicaualistli para no tehuan itnehnemih porque ticuah nochi Inon cosas, <hesitation> Inon fruta, techmaca chicaualistli por Inon itmococouah semeh porque inon cositas quepeya miyac chicaualistli.